tani kisia ñaa-m ni kisia ña kuu ñaa kii yó´o siaa ntakiá ña kuía siaa ra sa´hua sama kutisia saama autoridad sa kutisia kura saa´ma sa´ra tanu nu ntakia ñaa yó´o yó´o siaa yó´o kii kii siaa ntakia kuiaa siaa ra sa´ra saa ku´ña saama ra ntaa tiu´n ra ika ta ni ntii ni saama ra ntaa tiu´n nta ntaakoso ra tiu´n ntakontora ve´e tiu´n ra ika ku´nu kisiaa kisia´ra satiu´n ra nta trabajo nta nta tiu´n kumiaa yaa ya ña ku ña kuu ñuu ña kuu ña nti´ka ra sava ra ñuu ntika ra tyi yoo ra na na ntoo ñuu ñuu iko´yo ra koa tyinte na ña ña kuu ñuu yo tyi kuersa mii ra ntooyo kunti kutu´ña ña ntuva ñuu kua ve´e kua ityi kuaa ñaa-m nahua kuu mia sa´ra ra ta ñaka hua sa´a na ñuu yoo ntaa na tiu´n kuaana sinuu na ña ku kuíaa sikui na tiu´n ra nta kuaa sinu mii´na ña ku tiu´n ñuu yo sia´na sia´na ku ñaa ñaku kuersa na ña nta´na ñuu na nta´na ntii ñaka sa´na ra ta na into ñuu iko´yo na into na ñuu saa´n ha ra a´su ña kaana tyinte na ñuu na ntavi ra ta koá tyinte na tyi ña ña kuumi na kuu ku kuna si kuna si ñuu iko´yo ha siaa xu´un ra intona ñuu iko´yo ña kuaana ntaa na tiu´ñuu iko´yo ri´so na kua sika yaavi kuuna ra taña ña tyinte na ñuu na la´vi na ntavi ra kò´o tyinte na taña ka tyo mii na into yo ku´na ta kuiaa siaa ha ni sama na ni tanki na kargo ra nùù ni ntaki ra kargo ra sa´ra ni kisia na satiu´na satiu´na ntee mi na nahua yaa ñuu na nahua samani nahua siaki na xu´un sakita na xu´un ra ika nii na ña ntakuii na ñaa ntasa va´a na ñuu na ntakuii na ña´a ñaa satiuna sa ntu va´a ñuu na ra ntiiso ña yaa ñuu yo ntiiso ntiiso ña ya ñuu yo´ra kò´o kò´o ña kò´o ña na ñuu iko´yo ha nantoo iko´yo ra na ntiso tiu´niko´yo ra kò´o ña tyinte na tyi kuentu hua ka´na tyintee na so koña tyinte na taku ñuu yo ra kò´o ña tyinte na tyi kuentu hua kana tyinte na ra ta´yo ra kò´o koo in ñaa kuniso na koo in nu ka´na kò´o in kò´o tyinte na ña kisia in ka´a kuiii ña koo ntusu ka´na sii ta´an na ntatuun na si ta´na na kuaa inka sioo ra kò´o kò´o nii na nùù ka´na si ta´an na tyi kò´o ka´a nii´na ña ntatuna sii ta´an na kò´o kò´o ntusu yo tava sa´kuu ntaatuna sii ta´n na ta ta na into na ntiso tiu´n ñuu iko´yo ra kii´n na kuaa ña ñá yaa taka nùù intomi na saka yo kaa´n na ntanina soo ta´yo ra kò´o ñaa ñaka tyuu siakii mina na ntooyo xu´un ntasa va´a na nùù ntoona tyaavi na nuu´ra ta ta kumii ka´a ha tava sa´a nina lu ntusu ntatuna si ta´an na ra ñaku ña soo ra ko´ña ñaka kuu in kuía in kuía ra nu´nu nu uni sientu uni xiko u´un kuía ña uni xiko kii ña ña ña kuu in kuía ha´ra saa inka inka inka kuía inka kuía ra ña nùù ta ssientu kii ha ku ku in k,uía ra tako kò´o ña kisia ko´ña ko´ña sini na ñuu yo kisia nu´na tyi ña ña kisia hua so xu´un na hua satiu´n kuu ntavi mi na ñuu yo ra siaki na xu´un siaki sakete na xu´un ra sii na iña kuni na sa´na ra sii na sava na in ityi ñuu na sava na ityi mañu ñuu na sava na ta ñaka hua sa´na ra sa ntoona ra ntiina into ñuu iko´yo ra koña tyinte na tyi naka ra na ntoomi ista xu´un ntona satiu´na ñuu iko´yo ha kuana ku´na na kuu nanu ña siante na tiu´n kumi na ñuu iko´yo katyina ra ta ko´ña tyi ñaka ku ña kuu uni sientu uni xiko ñaa in kii kuu in kuía sa kuna kuana sa kuna kuana taku ñuu yo ra ñuu kanu huara ta kò´o nùù ka´an na tyi kò´o kò´o so kisi in ntusu tava sa kuu kuu kuni na ntatuna si ta´an na tyi ña tyavi na saku ntatuna lu si ta´an na si ta kumi ka´a sa´ya ntusu ha´ra taña ka tyu ña kaa ñuu yo ñaka kaa ñuu ñaka kuu ñaka kuu ña ndavi ka ñuu yo ra ta´sa ñaka sa kaa kua saa ka kua ta tani kisia kò´o nu ka´an na kò´o nu ntatuna kò´o kò´o ko ntusu nu ya Tu'un ka´an na si ta´an na ra ta siaña kuña ntoo na ra ta kuaa na kee kuaana siaa kuu la´vi na ra kuana ra ta na ntoo´ra na nto´o ka sa´nta na sianu lika nto´o ra ntana ka kuna tyiyu nùù ñuu satiuna nùù ñuu satiui´na tasa saa sii´n na tata´n kee sia itu na sii´n a tyavi na xintiki satiu´n ña nùù ñuu na tyavii na ta´sa sa kuu ntaavi na´sa sa kaa´na vasi na nta tiempu vasina sa kaana sakana nta vityu ña va´a hua ña ni sini na nta kii tata na nta nta sumana kii a nta ña nta yó´o kia nta tyiina in tata ña ña in kuí´ra va´ni va´ni kumi a u´un ñaa yó´o uvi ka ñaa ña yó´o uvi ha ñaa kii tatana ra tasa ra ta´va na ña ntanina ñaku trabajo na itu na ña kuu ñaa kii ña yó´o usi uvi ka ta in kuia vii ntika itu ka ra nuni ka´ra usu nta nuni nu kuu tyituuna tyi ya kaku´n nuni kua´n sitiuna si yuku visi ka´ra naka kuu na tyiaa ra na ntoo na nto na kò´o ñuu yuku visi´n ka´ra ñaka kuna tyi ña kii ña yó´o yó´o uni yó´o ini kii´a ra na tyiña ñaa ña kii kii ki uvi a kii uni a kii kumi a kii u´un ñaku yó´o ini ka tyiina tata ña tata yatyina huara sa ta ntakiaa yó´o kumi ka ra sa´ra tyina na tyi usi na tyi sia´un na tyi oko na tyi oko u´un na tyi ñaa yo kumi ka